Myaj wi'it pujë, t'siwëb, këxë tyun, tyam këbujëp jëyë dun, tyam myëj wi'it pujëb tyam këxë myaj tunëp, yë xët's tyam t'siwëp, jë'e yë tyumbë yë xët's.